हाँ युवा वयस्कों को विश्वविद्यालय जाना बहुत जरूरी हूंद। किले जब ऊ विश्वविद्यालय जाला तब ही कुछ अगने सीखला। विश्वविद्यालय से ही नया जीवन शुरूआत हूंदी अगने बढण कू।